Mi anndi liɗɗi feere feere ɗum yotti guda ɗiɗi ko tati. Mi anndi liɗɗi lope. Liɗɗi lope mi anndi kanjum min ɓuri durugo bo min ɓuri nyamugo sakko haa hotel hotelji pellelji nymande nyamdu. Say bo mi anndi liɗɗi ɗum min nyonata ice fish kanjumbo min ɗo nyama ɗum sosai ngam ɗo butuɗum. Say bo mi anndi liɗɗi min nyonata <hesitation> tilapia. Ɗo fuu min ɗo nyama ɗum masin.